Yala ay mahalil tora jua, owln kailka kitte aiga aibika gugnosa, jaib anin mujbila, مية وخمسين nagkan, jinean kan, <hesitation> et arbangi kani, ain nan kagen gedila aiga ayboson, shongir anin gedilogo aiga aradeena dumeda nogir, aiga aradeenmuna <hesitation> ekiraimuna mugosa nogir, لكن ailon hajieka firgikeka, mesela aibokani, mahalil menjika inga sukir dain, ekiri man kiti man filana olafika aig aradain eli, gugna nalosa ta aig aibikani jaib anin gedigl dumir, damainkan gon mugosa aibintan الله كريم igosa noger.